Shmangni ruajtjen e qepëve dhe hudhrave në frigorifer, sepse lagështia i bën të myken më shpejt. T'i mbash të ndara nga perimet e tjera ndihmon në zgjatjen e freskisë së tyre.